أغرب حيوان شفته في حياتي كان حيوان اللاما، شفته في رحلة قمت بها مع العايلة للحديقة الحيوانية، كان شكله غريب شوية، راسه طويل، وفيه فرو ناعم، وكأنه دايمًا حاسس بالاستغراب، أول مرة شفته حسيت إنه غريب؛ لإني ما كنتش -متعود- متعودة على الحيوانات هذه.